Te su'u nandɨ'ɨ kɨjlɨ kɨjlɨ nde'yu kɨjlɨ ya ja xi'o nduxi, xi'o ɨ́ɨ́n chinduu, xi'o taka ye naá, la xi'onchi te ko nka ko nka sarten á kɨ'ɨ ka'a kɨjlɨ te ndu fritu te ndee ɨka kɨijlɨ, te ye naá nandɨ'ɨnchi.